والله بصراحة هما اثنيناتهم لازم ويحد يلقيهم من الشخص المقابل بس اتوقع الي يحبك غاح يحترمك ويقدرك وما يخلي خاطرك فالحب افظل يعني من الاحترام الاحترام راح ينوجد اذا نوجدالحب.